<noise> miob c̲h̲ow yag naranj, yag limun, <noise> giaꞌ ros, c̲h̲apná tib yag zob c̲h̲ow yu lë pata de mula, gunu sdzaꞌlc̲h̲o ldoꞌ man knu c̲h̲ow, nkwaꞌngiꞌn lëꞌkga c̲h̲ow man, giaꞌ gob c̲h̲ow man lo c̲h̲ë giaꞌ giaꞌ ros, gunu c̲h̲owc̲h̲a man, sdzaꞌl ldoꞌ man, c̲h̲ow man giaꞌ por ejemplo giaꞌ ros c̲h̲ow man c̲h̲ey man gunu fwer sia man, fwer zob lidz man, baꞌl zu man knu ñaz sia c̲h̲ey xkomid sia sia xiutsëw, abeces xlëꞌ gikná lo man knu xegibná lidz man, zob montón komid c̲h̲ow lidz man par sia man xiutsëw lën, lën xi hueco, vber sdzë man baꞌl zu man ñaz sia man c̲h̲ey man zob gix gik man, c̲h̲ow man, c̲h̲ow man zob gix knu sia man, par sdzinn lën lidz xc̲h̲aꞌ man or udze <noise> las nueve, dies lëꞌ man xc̲h̲aꞌzëla, xc̲h̲aꞌzëla këla man dziꞌnga nter giaꞌl asta a las cuatro, las cuatro or sil- la lëꞌ man lëꞌ man gac̲h̲a xc̲h̲aꞌzë yu or a las seis lëꞌ man gac̲h̲a xiëtzë lëd lëd plantas siazë lën lidz, man xgaꞌ man knu xgët knu. <noise>